Ôlo mipetraka en Chine ndraiky tegna hoe discipline olo jiaby, manomboko am'zaza jusk'amin'olo geda, avy ake koa akagny tegna hoe fianaragna tegna hoe tegna le hoe mianatra mafy mihitsy ny ôlo akagny avy ake kaofa miasa tegna hoe miasa mafy fa tsy magnano kilevaleva karaha atantsika à Madagasikara atô bôka karaha hoe kamokamo, fa any tsisy olo kamokamo zany fa tegna hoe efa fiaignana an-jare mihitsy lay hoe m- discipliné be avy ake am'zaikiny le miasa be, mianatra be.